sárasóttar og h i v hefur fjölgað

undanfarin ár og við því þarf að bregðast að mati starfshóps velferðarráðuneytisins sem hefur kynnt tillögur til að bregðast við útbreiðslu kynsjúkdóma hér á landi Baldur Tumi Baldursson yfirlæknir

Landspítalans hversu stórt er

í Evrópu og fjöldi hinna sjúkdómanna fer vaxandi þó að tölurnar séu ekkert sérstaklega háar en hins vegar þá er þá þarf maður að grípa inn í

það vekur athygli í skýrslunni sem þið sendið frá ykkur að áttatíu og níu árið tvö þúsund og sextán og

eru þrjátíu og þrjú og einhvern veginn hélt

að þessir sjúkdómar væru þeim hefði verið útrýmt á einhverjum tímapunkti

héldum það eiginlega það

var með merki um sárasótt

virtist eiginlega vera horfinn vandamálin eru

þetta þá hættulegri lekandi en í gamla daga nei þetta er sami lekandi eða sama bakterían það er erfiðara að losna við hana það þarf til að vera öruggur um að læknast á meðan í gamla daga

þúsund tilfelli af klamydíu hafi verið greind árið tvö þúsund og sextán

sex sjö á dag já þetta er ekkert grín það

en ef við göngum út frá því að sjaldgæf aukaverkun langvinnrar

ófrjósemi hjá konum þá verður sú sjaldgæfa aukaverkun ansi algeng þegar tölurnar eru svona svakalega háar og það

er algerlega grínlaust fyrir þetta fólk

greining þetta er og fær greiningu það leitar til til lækna eða hjúkrunarfólks skilar sýnum og fær greiningu þetta er hins vegar svakalegur fjöldi þannig að það er ljóst að klamydía er

algeng

við höfum þá sem sagt það er ekki til gamlar rannsóknir en við tölur yfir yfir sambönd þeirra sem koma til okkar

og þau eru býsna mörg

sjaldan er notaður smokkur og það er kannski í grunninn sem þarf að laga að smokkurinn sé aðgengilegri hvað fleira leggið þið til að verði gert það sem vakti athygli okkar í þessari vinnu að það er einhvers konar smá námsskrá í grunnskóla þegar kemur í framhaldsskóla þau bara bara labba inn í framhaldsskóla og svo skulum við

þau koma út þremur árum seinna

og heilsugæsla eða slíkt í framhaldsskólum er líka mjög brotakennd þannig til tuttugu og fimm og fyrri hluti hans er náttúrulega í framhaldsskólum að þau fengju þá heilbrigðisþjónustu sem þau eiga rétt á þetta er þar að auki börn fyrir átján ára aldur þannig að þau eiga bara að fá aðgang að þeirri heilbrigðisþjónustu sem þau eiga rétt á sú heilbrigðisþjónusta á að vera í framhaldsskólum

inn í skólana já og aðgang að prófum og fræðslu og slíku Baldur þar sem fyrirhugað er að reisa umdeilda Hvalárvirkjun einnig var veitt leyfi til efnistöku og uppsetningu vinnubúða það hefur vakið gagnrýni að hreppurinn skuli taka jákvætt í fjárstuðning Vesturverks við ýmis konar uppbyggingu í sveitarfélaginu á sama tíma og

neitar að þiggja boð Sigurðar Gísla Pálmasonar um að borga fyrir samanburð á kostum þess að virkja eða einar ræddi við Evu Sigurbjörnsdóttur oddvita hreppsnefndar núna síðdegis um Hvalárvirkjun er verkefnið farið á fullt ja nei það er ekkert farið á fullt það er mikið sem eftir á að gera og og

þetta er bara fyrsta litla skrefið í þá átt nú eru

það er stutt í þær finnst ykkur í hreppsnefndinni ekkert koma til greina að hinkra með þetta þar til þær eru afstaðnar nei sko þetta er búið að vera svo lengi inni á skipulagi Hvalárvirkjun var komin inn á aðalskipulag í kringum tvö þúsund og tíu þó að aðalskipulagið hafi ekki verið samþykkt fyrr en í janúar tvö þúsund og fjórtán þá er þetta búið að vera miklu lengur inni og það er ekkert bara við sem höfum

þessu máli það eru margar undangengnar hreppsnefndir sem hafa unnið að þessu og komið að þessu

þannig að við erum í rauninni

bara að halda áfram þar sem hinir höfðu frá að hverfa

boði Sigurðar Gísla Pálmasonar um að borga fyrir kostnaðarmat á því hvort það væri hagkvæmara að virkja þarna eða

stofna þjóðgarð hvers vegna höfnuðu þið því boði sko skipulagðir út frá það er yfirleitt ríkið sem gengur á undan

ákveður hvar eigi að vera þjóðgarður og þess háttar og eigandi landsins eigandi Ófeigsfjarðar hann það myndu kannski einhverjir segja að við ráðum einhverju en okkur finnst ekki hægt að að gera þetta í bága við það sem eigandinn sjálfur vill gera og ég hef þá skoðun að það að komi vegur þarna norður og upp á heiðina geti verið sóknarfæri í

boðið upp á einhverja meiri möguleika þar þótt að það sé ekki gerður þjóðgarður til ráða eftir kannski tíu fimmtán ár héðan í frá þá gæti vel verið komin einhver stemning fyrir því að að það yrði jafnframt hafður þjóðgarður þarna fyrir norðan en ef við myndum byrja

að koma upp þjóðgarði sem við höfum kannski ekkert leyfi til hvorki er það þannig að við eigum landið eða

ríkið hefur ekki lýst yfir neinum áhuga í sambandi við þetta en ef við hefðum gert það og einbeitt okkur að því fyrir kannski tuttugu árum síðan þá væri þetta allt í lagi en það er bara búið að vinna svo lengi að þessu máli með Hvalárvirkjunina að vera koma svona á síðustu það er bara ekki hægt að taka því sko en er ekki tómt mál að tala um einhvern þjóðgarð þarna þegar búið er að spilla fossunum sem eru

aðal aðdráttaraflið á þessu svæði ég veit að það eru margir búnir að fara

í sumar þetta svæði var

óþekkt fyrir ári síðan eiga þeir ekkert að hverfa

séu þurrkaðir upp það verður áfram að minnsta kosti sjötíu prósent vatn í Hvalá og eitthvað minna í Eyvindará en það er það er hægt að gera svo margt annað þarna en bara skoða fossa gljúfrin halda sér það verða engin gljúfur

eyðilögð eða neitt þannig

í þetta verk og

sveitarfélagið hefur á sínu borði eins og klæða

einhver hús

þið slík boð frá fyrirtæki sem hefur hagsmuna að gæta við höfum ekki þegið nein

það er misskilningur við höfum fengið nokkur bréf frá Vesturverki og h s Orku varðandi eitt og annað í sambandi við samfélagsverkefni sem þeir eru tilbúnir að aðstoða okkur við en við höfum ekki einu sinni rætt þau í hreppsnefnd þannig að við erum með var allt svoleiðis og höfum ekki þegið nein slík boð en ætlið þið að gera það hvernig líst þér á við erum svo rosalega fá hérna og ég veit

að þar sem aðrar virkjanir hafa verið reistar að þar hefur verið farið í þessi samfélagsverkefni það er alveg vitað mál

Húnvetningar sömdu mjög vel þegar þeir voru með sína Blönduvirkjun í farvatninu og þeir eru enn að njóta góðs af því ætli það séu ekki tuttugu ár síðan sú virkjun var reist ég gæti trúað því man það ekki

það er bara mjög margt sem getur spilað inn í málin og ég er þeirrar skoðunar að þó það kæmi virkjun þá gæti líka komið þjóðgarður en ef það kæmi fyrst þjóðgarður að þá myndi aldrei vera nein virkjun og megin atriðið

þessu er það að Vestfirðinga vantar orku það er bara svo einfalt mál nú er þetta umhverfismál og um þau er deilt

í hið óendanlega hér á íslandi er rétt að tuttugu manna samfélag ríflega taki segir að ákvörðunartakan eigi að vera sem næst þeim stöðum sem til umræðu eru og það er ekki bara við fimm sem sitjum í hreppsnefnd

sagt áður margar hreppsnefndir

og við teljum alveg við séum fullfær um að hafa vit á því sem við erum að gera það er bara þannig það er alveg mjög erfitt að þurfa að vera að munnhöggvast við fólk sem hefur meir en nógan tíma og og fjárráð

og aðstöður til að að hafa sínar skoðanir og vera endalaust í fjölmiðlum en mér finnst skammarlegt hvernig farið er að því að að reyna að telja okkur trú um að við vitum ekki hvað við erum að gera hvað finnst þér um nýja umhverfisráðherrann og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

vona að hann muni taka málefnalega á öllum þeim málum sem hann hefur verið að berjast gegn meðan hann var enn að vinna hjá Landvernd og hann verður að vanda sig mjög vel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

heyra undir hann og ég veit bara að það víða sem fólk er bara svolítið sanngjarna meðhöndlun er hans að svara því við sjáum hvernig því vindur fram Eva takk fyrir